On yiɗi yalon Misra yanndegoo? E wodi mo mi kautata on, wala ko mo wanna ta on, mo wodi kirki, o higirawoo am.